Pos horita ca sieua, horita ca sieua, ua, ue. ya ata yupanuc tempural sa quiyavi, yajah. ic sahpah ya ca yompavits sapaca ya tunas, tuna eso calor, mucho hace calor, pero, horita esta haciendo mucho frio, sieua. horita, mjum, hasta febrero ca sieua, mjum.